په سریلانکا کې د می میاشت هوا د تودوخې او بارانونو له امله ځانګړې ده. په میاشت کې د پنځه لس نه تر دوه ویشت ورځو پورې بارانونه تمه کیږي. د می په میاشت کې شاوخوا دوه سوه او نهه شپیته میلی‌متره باران رامنځته کیږي.